﻿to dole kandene kaye dika nalaɗa fa to naɗa kekakaye kuma nafikaka muna mukane ai to aa <hesitation> ankuni ankuni denekau kasna gero ankuni denekau kasna dawa to ɗaci kade nekaye kokas nabai ko kasnau nadafake na dafikage kuma to bi gid ta inda gita inda <hesitation> karatsan kaye nara to ah ah to ayankan ai ai ayan kan aikezitawa nana kazi tala kizi tawana mana to aine nala ɗafa baini tiriyan tiriyan naɗafuko beni kuma to ka men waɗi bai to gawa dima narene kaye to sabida kezu ai dabbama gara <hesitation> kanga sabo ai sabida kakasna dawa ka ka kakasna gero to ɗaci kadene kayeka JoJo nala gikau.